Ny fiomanan'ny écureuils amin'ny ririnina an de, izy an, izy mipetraka anaty kakazo, de izy mipetraka anaty kakazo iny; efa, amin'ny hafanana zany izy an efa mitatitra zegny raha azo taterina managnona vovoa, de maro, de iny am'zegny hoaniny an, de sy mivoaka akao zany izy, satria efa fantany fa ampy ananjy le raha nangoniny iny.